﻿जैसा की मनखा ण की घणा तरीका से जानवरों के बारा में घनी प्रकार की गलतफहमीया रेवे। उनी तरीका से बिल्ली की भी है नि गणि प्रकार की गलतफहमीया है या उन्हें खेलो के समाज के हिसाब से समाज उने मान्यता मान तो हो फन एक तरीका की गलतफहमी या ही है जैसा कि बिल्ली अगर बार-बार घर ने आवे तो वा अशुभ रेवे। <noise> बिल्ली अगर कोई को रास्तो तो काट दे वे तो वु भी अशुभ मान्यो जावे। बिल्ली को जो म्याऊं म्याऊं करें नहीं तो मतलब वह अपने घर के बीत रे विद्यमान सकारात्मकता रे उणी नष्ट कर दे। तो ये अपवित्र हो जावे तो यह कुछ गलतफहमया रे। जो बिल्ली के बारा में है कई मनख घनी कहानिया भी सुनोवे की बिल्ली ने रास्तों काट ड्यो तो महारो यो नुकसान हो गयो। तो असा ही गणि गलतफैमिया रे बिल्लिया का बारा मे।